Nga portigaly agny koa ny amin'ny janvier fevrier igny ro tena manintsy ny andro agny fa ndreky zay somary mba malefadefaky avao koa anefany io